Fômba fan̈amboan̈y amboa fitiavan̈y tômpon̈y zen̈y izy man̈araka koa fa mahita direkty man̈antono. Aviô man̈araka tsy man̈ekitry aviô amin'jay tià safosafoen̈y karà io koa amboa io. Tian̈y amin'zay zen̈y misôma miaraka amin'olo tômpon̈y in̈y.